Bueno que sea, intí´í, que sea intí´ítí jataina chuun, lusu vilo, xii intiki, kuayu, burru ñi ñiti cariñoso kakuti o sea luuto al menos ño in “ñiti jataina menos xaa yukua ja kai yukua, menos koo kitín kuatu, tu samna llevar ahi nu ni jinira nu chi skonura kua´a.